Ino fao moa mbôla anontaniana raha mana an-jany aminahy? Za efa impiry za mivôlagna aminà fa za efa tsy nahefa za tsy havita na imp- na ino raha ataonao aminahy akegny any na ino za tsy havita za tsy hagnano za. <laughs>